Xa kitob yozish juda ko'p vaqt oladi hozir buning ustida ishlayapman <hesitation> kopyvrayterlar bilan g'oyalarimni qog'ozga tushirish juda qiziqarli bo'lyapti va zavqli.